अइना विभिन्न कार्यका लागि प्रयोग हुनोछ । अब जसई मान्छे मु निको छु की आच्छि भनिबट हेद्दाइ लागि अइना हेद्दा छन् । आँखाम्णो केइ लाग्यो अथवा नाखौम्णो मुखौम्णो केइ लाग्या छ भने तेइबेला त्यो हेद्दा छन् । अथवा मु आफू कस्तो छु कइलेकाई झसङ्ग हुना छन् मान्छे । सरासर हिनिराख्या हुन्छ । गइराख्या हुन्छ । तर आफू कस्तो छु, के छु कसो छु, भनिबट अँ झसङ्ग भयो भने त्यो आफ्नो अइना हेद्दा छन् । अब कइलेकाइ सरासर गइन्छ । सरासर झाने बेला के हुन्छ भन्नाखेरी कोइ मान्छे आफू धेगिबट हास्ता छन् के । हास्याँ बेला अब मेरा मुखम्णो कइ लाग्या छकी हणम्णो केइ लाग्या छ की के भया होलो भनिकन यसो सोच्चा छन् । अब तेइ बेला क्याद्दो पण्यो? केइन केइ अब औरु त केइ विकल्प आच्छि । आफ्नो हण त कसरी हेद्दे? आफ्नो मुख त कसरी हेद्दे? अँ तेइबेला चाइने भन्या अइना हो । तेइ भएर अइना चाइ आफ्नो अनुहार हेद्दाइ लागि अथवा आफ्नो सौन्दर्य हेद्दाइ लागि मु निगो छु की आच्छि भन्नाइ भनिकन हेद्दाइ लागि अइना हेद्दान् अइना हेद्दा छन् । अइनाले चाई आफ्नो सुरक्षा अथवा सौन्दर्यता दिनोछ । आफ्नो सुरक्षा भन्नाले मेरो अनुहार निको छ की आच्छि भनि हेद्दाइ लागि अनुहारमा केही भया छ की भयाच्छि भनि हेद्दाइ लागि अइना हेद्दा छन् । अथवा के हुन्छ भन्दाखेरी अइनाले चाइ एक ठाउँको प्रकाश अर्का ठाउँतिर पुर्याउन सहयोग अद्दोछ । अइनाको महत्वपूर्ण काम भन्या प्रकाश अँ अथवा सुर्यका किरणहरु एकठाउँबाट अर्का ठाउँ पुर्याउनाइ लागि सहयोगी भूमिका खेल्लोछ ।